Na mbay le ma'ba nkenu ma' tiemp nkenu ma' mbe may nak jwa'n- jwa'n mbe ngo re ma' mbay ke ma ze male ndole re tiemp chanla jwa'na yana nde- nde- nde jwa'n primavera mbesxa jwa'na nde me marz na ngena nde eso marzo tyopte jwa'na nda jwa'naza dib primevra jwa'n na nke nchax ma'bana ngo- ngo ma' mbay tyob tema'za tolo gol ma' tolo nchak numa' tyoxkua yon ma' tyoxkua paja le ro yaba paja re mbay cho re ma' ncho lad leba tyoxkua las leba pa ndob yer liz mbe pa ndob tya ndoxkuama' yon ma' maza re ma' jwa'n nda lad ke re jwa'n lad ke tuba re jwa'n nya mbay ya prezis asta lad key tya tyoxkua nawuenya tyatoxkua lyed ma' tya tyoxkua xe nak ma'mbin, mbin- mbin mbin giljer mbes xa maya pur lad ke nzo mbay ze nak thi ned mbyen mbak yo iz men nzo re rancha ma' ya pur yer pur yer izlyo ncho. Mbay le xenak re mbinza tod re mbinza mbay re ma' ya ncho lo ya'za, ma'ya ze toxkua yon ma' tyoxkua jwi'n tyoxkua yo toxkua zaraza tya koma'za tanak re ngaxana mbay ngaxna nda ze tyoxkuay per na ndoxkuada ngax yon ngax jwa'n lyed ngax jwa'n xenak chan re ma' bixa za, le ngaxa benta ya koz za anta ncho beta yakoz za a zi men jwi'n jwi' ta nzob yon ma' che nlo ndob ngo lo lo koz za per yega ngo nabi xapa exgon mber ma'exgon ndole ngaxa za zipta ma'ya ze nen tamod ngo ma' per lo mas ma' xenak re ngid tez xenak re ma'ya mbyen pur mbina re ma'ya mbay ma'ya za na ngoda na ngoda lo yoza lo ke ma' ya ngid ma' yer lad ya pa ndub ya yab pa ndob jwa'n ngat yer pa ndob re tronk pa ndon re jwa'n tronk nabiba tronk ndab tya gad yerza tya ndye xaja ntez karpintera ndyez jwa'naza ma' pajaro karpintero mbes xa xaja ntez karpintera ntez ma' mbay tya tyoxkua lyed ma' za tya nak jwa'n ta ko ma'za jwa'naza ngo ma' thi xiy na kon kon thi di mbin ndole bogad mbes xa zi med mbin nzon. Per jwa'na benta thi kuent- kuent xi' na xab na perr jwa'n nda- nda bogad nda bogad buelt pata nke ngid tez yia xa nawue nke ngid' ngid tez yer lepa nawue nya na ngenta ngid tez nde jwi' bogad naze len xomod cha ngoloy a ma naze nda- nda ngit nde kez ngid zyn fuerta nke zyn ngena nawue mdoxkuay a mbay le or koma' neze nerla bogad nde tob ngoy nchab zi or ngoy xiy nchab ngid texa mbida le abogad ndetob ngoy mbesxa per tamod nak re ma'yaza, mbay le parte re ma'yaza ta nchaz re lo nchaz lo re lo yaba re lo luz re lo wan re lo paja nxyob lyed bix ma' re yon ma' re nauweka ndoxkua ma' per ma'ya taja ma' ndole mti za na or taya nale or ya mas ntati re lo re ma' bixa pa nzob re lo wana na nlyad ma' por lo ke ma' zina nke te ma'ya na ntati ma'za per ma'ya jwa'n tamod ntak jwa'n jwa'n tamod nxyen re ma' bixa ne prob ma'ze le ma' tolo gatza mne exna ma'za mne xud ma' mne nke nap ma' ke jwa'n jwa'ma tye choja re kuan jwa'n bix ncha ma' A ta ndetey zarza xej yo mbed za a na nyemen yo mbed par kuan men mbed ze na nchen ma' mbed ze nda mbed zeba <hesitation> nchan xomod ncha ma' xin ma'za pero tamod nak re ma'ba nayana jwa'na ma'-ma' mbina nayana.